Sel mu curiosu de guardá’l cupón, vaiga a sel que lo pierda o me lo quitin. Alogu ya piensu lu qué hazel conas perras. Peru güenu creu que tous tenemus angún sueñu pendienti paí assínque sedría custión de hazel la retahila i l'ordin d'emportancia pa dil hiziendu verea. No creu yo que huera mu postinosa porque la que no es postinosa sin perras tapocu no se güelvi tarumba por tenel perrinas ena cuenta.